Neng geniong ping banoia, neng ngeneng banoi peleing neng kere rong naneng ima avere moe teng epi ekole peleing neng geniong ping ka gulong galmang ka teneng ngeneng song. Oro raivonoi ka geniong ping gene anenga. Gene aneng peleing neng ranekalong koiung neng geniong ping ranekalong peleing roni kere roni peleing ngeli gonu. Koiung neng banoia opinga, peleng banoi gulung kanenga. Golung kaneng ipine kele guno, ima peleing neng ngeneng teneng tenga. Teneng peking neng one mia kale nge neng teneng koing neng ngo, suame ngo, suame ngo, suame ngo, suame peleing neng geniong ping. Neng banoi gene-ne peleng gulung laneng. Gulung kaneng oma-a pulu guna-a koiung neng genemela geneng pi. Verea koiung neng banoi pi vere peleing neng geniong ping raivonoi gene genema mea. Koiung neng gom polave. Neng ngo storie raivonoi, gene, gene, gene, gene neng ranekalong rong itogo peleing neng banoi gimboralve koing ginong banima peleing gompolave itogo. A peleng neng genan rong eve nang kake larang panoi uong nang ereti tenange peleng neng banoi galmo oma. Banoi gal <noise> tentea, tong banoi gale tente ma-a, el mela. Biloko temo meneng namo kere gurung kaneng peleing tomo menenga. Kere tomo meneng gere peleing mo bai geong rong eve iota kea ema kong piel io, ikiona la taimang manga ipo peleng itiele karegea. Kamang ka ilatogo, nanga kata kengama manga-a. Koiung mo giong ping givong bai, kere givong bai peleing temai meneng ipelanga. Kola mo geong aneng, tong geong aneng pompe. Koso iota gerel toval meng iong opoa, ere iota kueta ta neng, kueta ngo oma. <hesitation> peleng neng geriong rong oia, song nete ko po taimang karu mang ngene kuang. Oro te ka tene piate sona ma, kae ting nge teneng ima karou nge ne teneng. Oro nete kinong kota mang, karovu nemang karang kuanga kinong panoi kene mika. <noise> kere panoi tenang me, tenang me ikiono kola neng kere tong ka kinong peleng ko nang kinong. Oro te ka tene neting ima, koing neng geniong banoi, banoi, banoi, banoi, banoi, banoi, banoi, banoi peleng neng banoi teneng ngemoa. Banoi galmoa ima-a- kel guna-a kola neng teneng ngemo ima, peleng namo geong rong ka gerele. Temo ima tenga, peleng neng geniang mong o nete ka tene ima nete nemang. Mang geong naneng banou opela piseng, banoi piseng peleng neng gulung kamong e gulung kamang gulang banoi pulu gonu. Gulang kere banoi pulu gonu peleng koiung neng binsola le ong peleing neng genenga neng geneng banoi pulu gonu genene peleing neng ginong bani pane lu gonu peleng poto ongareve, seala-e ngenge nging. Tula ling naneng genga neng bangkel neng, koiung neng ngolma geneminga kere ngolma ing bane opanga pel ema to neng banei galneng ima kam ma, neng geniong rong kosong manga. Kamangka pangoi gal ngoa kingong kemako peleng neng genion rong oia kongo, ka ginong genema pi boge. Peleng nati neng ema-o boge peleng kaiong muge tineng banoi genga ong genene. Banoi kirimpe mo kirimpe neng ka banoi, banoi kirimpe, kirimpe neng ka banoi kola kirimpe la neng bola geniong rong moe vei nanga kakelang kengama kengene. Nanga ti kere tongka panoi peleng nang panoi pili pili karouti geneng kengama, oro mange mangene omange nae tong kere panoi me peleng nati ka kakielanang keniong taimong mangeama mange teng. Bang bangkele, ma piel neng kong ngepo piel neng kong ngepine. Tineng nge kole kere bang kele ko bang kele gene kong, ngo boge bang kele, bangkele genekong oia ko kaneng kere neng kuang kere teneng nge vong peleng teneng isua, neng kuang teneng isua. Neng ngepo ko ngo ngepa nge boge taimange mue, kere ka ge, ngeneng nge kole geriong ping ngo sua pelenga munge ngo boge ka ngenrong. Taimang mangeama mangeteng emi mana kama, tong mana kama keliong tong mana kamapinae nen teneng nge neng. Nae teneng nge ngane, nga teneng nge ngane, nga teneng nge ngane. Ko nang ngere ngetuvong meng tenang keniong peleng kamana, kola ngange ka tene teneng nge ngang la pia ma mona mang geonga. Rang kaneng teneng gonong oro kaneng kake lanenge gengaong gene teng gene teng moe goma, goma rong karu. Teneng peleng teneng banikel emampe meng puso. Taimang unge kerel onge gengaong geriong peleng ineng relaneng oma-a. Relaneng omampe na nae keniong to karoue naneng geniong ping gengama, mang geong nae neng ipo, nge po kuang nge koe. Nge kole peleng na neng nge kole geniong rong karu karovi ngang meng nging teng emo ambe nge neng. Peleng ngenga geniong rong ka kangendrong ka tegena ka geneng oro ka neng kong, neng kong ko tegena kong bani pane, gingiong ping genga pelama. Ekopa pama mo rong poma mambai taimpea na tegena kong, kole kong ko geng ge konga nginge kolea. Oia ko paneng kere geniong ping teneng geniong pelenga, paneng tong paneng banoi teneng gonong omang pa raivonoi teneng ngangining teng. Ko neng kuang genga umbul leong peleng neng genga storie. Genga storie kango pilai peleng pinge raivonoi geniong pingo pilai ngo storiea, oroe pamo ping gea mampe. Gea mampe kaong metuong, pamo kata geama ka geama gonong song. ka geama gonong timong tamo geama kaong metuong oro mute kere geama song pel mang menang ngitavong. Geniong ping gengama kola mange nama, oro mae kere kating ngoto amo kamo geama peleng mae kanama a mute ka geong ping geama gonong tai mange umbul kole ko. Tegenai ambe neng geniong rong ka tengenaiambe geneng manga neng meng nging kole ko. Tegema kong, ka neng kong nge kole ko neng kong nging tegena. <hesitation> oia ko kere bolela pompea na mang geneng-a. Mang geneng kemane peleng, mang temang ipane, temang okole, temang i kole peleng oro geneng, peleing neng banoi peleng. Mang kingong tong kanieng ginonge kamong temang nge nenge peleng mang keniong tong eve.